Jeta yae ko profesionales reta <hesitation> oipota rupi <hesitation> carrera empresariales pe oyemboe va reta, comunicacion, tecnologia sobre derecho, <hesitation> sociologico, antropologico jare arquitectura, medicina <hesitation> jare ingenieria agronomica, jeta reta